مرة كنت نتكلم في مكالمة مهمة ونسيت ان المايك مفتوح وبديت نغني بصوت عالي و <hesitation> نسيت ان المايك مفتوح وجعدت الكل يسمع فيا وانا نغني وجعدوا يضحكوا هلبه هلبه وانين ضحكت حتى انا ضحكت معاهم هذه اللحظة كانت لحظة طريفة وجميلة وجعدنا نذكر فعلا كل ما تذكرتها نضحك